संदेह शब्दऊ बारेओ सुचेना, अंग दिमागो कई ख्याल बच। अनिश्चितता संदेहऊ अर्थ किसी बात या स्थितिऊ बारे में अनिश्चित रंग अस्पष्ट निज। असुरक्षा संदेहऊ अक्सर असुरक्षा रंग आत्म संदेहऊ भावनाऊ जन्म केज। प्रश्न रंग संदेह संदेह निगु प्रश्न पूछने रंग जानकारीऊ तलाश लानो प्रेरित लानतो। निर्णयउनु कठिनाई संदेह निगु निर्णय लानो कठिनाईऊ सामना लानतो, क्योंकि निगु लगेच कि निगानु आस पास पर्याप्त जानकारी मा नीज।